<hesitation> ni tee lepo seven o klok go tademalako. Teng seven o klok go tademalala ummeng nau peekala gawabainna inne lepo mobail ngang seking babai, mobail seking banda <hesitation> facebook ko message seking banda maka email teba, teng tee seking babai. Teng ang ngang misiske wau ledi io teng tee teba seking banda teti minits namas mo abai tei tee ngang message seking bas noko ninang nado wikanna <hesitation> inbox ko enang message seking banda maku ewolonda teba maka miscall naba seking banda tee asmalio poinna teng <hesitation> seven thirty ko konuko ni nigike meai. Nganna nigi lepo <hesitation> fifteen minutes mo uko, fifteen minutes mo uwai nigi malawai, tene malawai, te maka wau naiabai. Teng wau naianda teng ule quarter to eight ko lepo ni lukamalala enang kitau skul morning uwaka gawawana gawaliko <hesitation> seking balabai awa owalabai awo nee uwaka gawaitolo Teng eight o klok bello kaloko nii tee classroom go onoie teng teketai eight o klock go tai nganna lesen lepo gawako, nganna lepo lesen taneno ummeng meeke lepo maths singa tutubago. Teng maths <hesitation> maths tutubanda teketai maths kame anda english class mo abai, teng english class moanda teketai social science mo abai, teiwang tee tripla subject taneno ukawamai, teng teketai riises go meliko. Ni lepo riises go mela pekala lepo gawabaluko ninang buu naie meai o ninang sikala malawai moosi lepo taiabaluko <noise> teng te enango enang riises kame alako napoka kuuno tolomalawai kuuno tolo malala tee enang wan awa teti minits klas onomendiai, teng teketai teng aang enang gawago lepo ninang pe lesen tee teba teaching babai, pe lesen kameanda ninang <hesitation> loida health gawabai teng teketai tee teu lesson kame alako nii tee lunch go meliko. Nii niikang lans wan awa teigo lans maliko twelve go aga wan o klock ko labo, teng teketai lans maliai. Ni lans ie mema lobisei asimali aasmalawalula o late mali tademalala, ninang aas malako tegoi lans taim goi. Teke mela aasmalawai teng aas malio tei kitau apalabai tademeliai teng bello poko ni aga lesen meko, <hesitation> teng teketai ni lunch goi tai tolomala tete afternoon class mo abai, afternoon class mo anda lepo ninang mal practical gawangko, lepo enang o flower bed kitauke clean up loida teba gawawai tee gawabili noliko wela three o'clock ko laboalako. Ni lepo sukulu lepo three o'clock go sikabago ni lepo three o'clock goi tai aga four kilok ko labo peekala gawabalupe ni tee nala polemoko. Teng three o'clock ko sikabanda ni tang mela malolo malawai, teng malolo malala lema ninang four kilok <hesitation> gawalako tolomalawai. Teng tolomalala nganna lesson plan loida nganna npo gawabai, lesen plan gawanda teketai <hesitation> onoli agata tee four kilok koitai six kilok ko labo tee lepo, lepo kiatu inuliponga pawago onoliko ninang kitau awa tana alabai uwaka alewananing gawai. Uwaka nee sukulu elo alewa aminaba gaweli o ninang osinonna uwaka tana alago apago tena alewanang weito? Teng enang Teketai nama noliketai lepo kata dina naiangko, teng ninang ni meeke mudekina ninang misis lepo lupuni alawaluko tee ni lupuni malako. Teng ni lupuni malima nalo awa owago nii ngang lupuni pagalo wate mo abaluko ang misis lupuni alama wate lepo pagalo mo uko, ni ngang lupuni aloke ah kulapas gawago lobisei kulamali teng kitau lepo apalago welie enango nigi lalie teng nigi paliai. Kitau pilai alilitoloko tei woku alabai, woku alabainang te aga otoloi enang nigipalila teng wauko ledi aliai, teng wauko ledi alila <hesitation> teketai kata wauko ledi alila otoloio teketai napoka enang apalabai nigilalie. Teng nigipaliko awaganang, awaganang napoka nebalabai awaga uponago teng nabalasio lepo kitau tei nigipalia teng lepo meeke <hesitation> teketai tee wau maliai. Wau malila ninang teketai tee nado <hesitation> osinoketai upoma lamaliai, teng tewongaka kalobila <hesitation> kalokalobila aloma by seven o klok namas ketai tewoi sikamaliai. Teng sikamaliko niiladu onoliai teng ni ninang enang go phone go facebook ko, ninang enang go enang go movie tang watching babai laptop ko onomengmai movie tabeng onomemi, o ninang aang inulikedai home work gaulema tee home work tanang deai, o home work ko pakumelie, teng ninang ngang phone tee tei awobeko ule tei waikaukala phone malaka naukala teie using bules toleai. Teng ni lepo onoli ni ninang pole panobama movie kame alako ninang ni eleven kilok alako aasike meko opong ninamo inola otoie waikamo asingnamo teng ule lobisei atuwaluko. Teng ninang tee enang movei watching bio loida inne sikababai. Teng, teng sikabula wakainale kame alala pawago pola lamuai, enang tee teketai ni tee enang goitai te aaske mela tete aasmalingna tee akolo taneno enang go seven o klok ko namasing go tademalawainna.